Nguena ñadii, nrida kutuni na xhiona ná iná, vaxakanti koinon xakingui, nadatantí dani dadikiti i iintí, <hesitation> danuno detatí daxhitotanti, nrakuda xhidikanuti, detuti xa ihó la iná, tendeto xanani teneyó, ditaté daxatanti xhín da'ati, hó xhileñuti i iin tu ti daxatanti, té ñadi kanti ko'o naxhidu ku'u hu nutí ña yukuxa'a kandati, vaxhinkati xa'a dentuti, xunakutuni uxa'a ihó kuroni iin nguati, tuku dani xhikatí ho dani tekuti odiakuanti xakati.